ngone man nyawa nanga takdir ne bisaka wa aka- akana bisa wa ruba uwa womas moteke harus wo karja karas dari wo miskin bisa wa capai nanga tujuan yang sukses bisa wo kaya.